மின்னணு சாதனங்களை இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். செயலற்ற மற்றும் செயலில் உள்ள சாதனங்கள் அவற்றின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில். மின்னணு சாதனங்களின் எடுத்துக்காட்டுகளில் கணினிகள், மொபைல் சாதனங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் தொலைக்காட்சிகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த சாதனங்கள் அவற்றின் செயல்பாடுகளைச் செய்ய மின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன. எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் கேஜெட்டுகள் மற்றும் செயல்படுவதற்கு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தும் பொருட்கள். அவை பெரும்பாலும் மின் சாக்கெட்டில் செருகப்படுகின்றன அல்லது ஒரு வகை பேட்டரி மூலம் இயங்குகின்றன, மேலும் ஒளி, ஒலி, இயக்கம் மற்றும் பல செயல்பாடுகளின் வடிவத்தில் வெளியீட்டைக் கொடுக்கின்றன.